تري ډي پرنټر داسې ماشین دی چې شیان په درۍ‌بعدي ډول جوړوي. دا پرنټر یوه ځانګړې ماده لکه پلاستیک رااخلي، تودوي یې او په نریو طبقو یې یو پر بل ږدي. هره طبقه د جوړېدونکي شي یوه برخه وي. دا پروسه تر هغه دوام کوي چې ټوله بڼه بشپړه شي. یعنې، پرنټر یو شی له هېڅ نه، طبقه په طبقه جوړوي. لکه چاپول، خو په دریو بعدونو کې.